Izy koa za edy ampisafidiany hoe aiza no dignidigniko hoe tsy mihignana maraindraigna na mantsiagna na hariva agnatin'ny taogno araiky, zah misafidy hoe aleo tsy mihignana maraindraigna satria ho le maraindraigny le maraindraigny igny antegna na tsy mihignana tsy de magnino izy fa izy koa mantsiagna igny amizay tegna mihignana be aveke aligny koa mihignana be, aveke aminjegny le antegna le miasa na mande miagnatra regny matetiky tsy tafihignana maraindraigny koa.